د ریزومې یا سي وي د لیکلو لپاره باید لومړی شخصي معلومات ولیکل شي، بیا زده‌کړې او کاري تجربې ولیکل شي، بیا مهارتونه او ژبنۍ وړتیاوې بیان شي، او اړوند اسناد ضمیمه شي. معلومات باید لنډ، روښانه او منظم وړاندې شي څو کار ورکوونکي ته ښه انځور ورکړل شي.